Adaladala mihintsy ireo mpifanolo-bodirindrina aminao ireo! Inona hozy ianao no nolazain’izy ireo tamiko? Tsy tahotra, tsy henatra, fa dia nanaka-dresaka tamiko ry zareo mba hanontany ahy hoe <hesitation> mpifaninona, hono, isika? Angamba <hesitation> amin'ilay izaho sy ianao <hesitation> miara-mody isaky ny hariva, sy ilay izaho manatitra anao hatreto am-bavahadinareo ve? Gaga ihany aho, satria olona tsy mifankahalala amiko akory no handeha hametraka <hesitation> fanontaniana tahaka izany! Niahotra ihany aho hamaly ilay fanontaniana. Fa nomeko setriny ihany anefa. Mpiara-miasa izahay, hoy aho. Ary làlana iraisana ny anay rehefa mirava avy miasa. Ny azy no akaiky kokoa fa ny ahy ny fonenako mbola lavidavitra any aloha any. Narahako <hesitation> fanontaniana koa ilay valinteniko avy eo. Ka hoy aho tamin'ilay olona: Fa misy inona kay? Tsy misy olana ka, hoy izy, fa fitia te-hahafantatra fotsiny. Dia iny izy no lasa.